हमन बहुत सारा सब्जी खाते जैसे आम केला अनार मौसंबी अमरूद लीची संतरा हो गइस सीताफल हो गइस सिंघाड़ा हो गइस त ए सब हमन खाती फल म आऊ बोलूं तो टमाटर ल भी फल म लेते हैं अउर खीरा हो गइस। ऐसने सब फल हैव।